هاكل السي فود و هاكل اللحوم البيضاء لأنها شهيه اكتر و لذيذه و مفيده اكتر للجسم فبنسبالي الاتنين مع بعض ممكن اكمل باقي حياتي بيهم و يبقوا كويسين جدا.